Masiŋaaji lonnooji nafata ko lonnude tekke. <hesitation> so tawi a waɗi hen tekke ma tuumnuɗe, laɓɓina tekke ɗe haa- haa laaɓa cer, itta tuundi ndi fof.